चौदह मई उन्नीश सौ अड़तालिस के। यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड वेन कुरियन। ने इजरायल राज्य के घोषणा कैले हले छे। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन। उसी दिन एक नए राष्ट्र के मान्यता दे। हाले छे इजरायल हाले छे।